أول شى بن - بنخلى الطفل <hesitation> بنفسخه هذى الحفاضة الوسخة ونظفه تمام بالموية والصابون ااا ، وبعدين بنجيب الحفاظة ال- الجديدة وكريم معالجة التسلخات ، وبنضها تحت الطفل وبنضع الكريم وبنسكرها منيح.